لو كنت مضطره لتثبيت عمر واحد لحياتي كنت راح نختار عمر الثلاثين لأنو هذا العمر بالذات يكون في أشد القوه و النشاط و النضج و الحكمه و العقل لأنو الإنسان يكون واعي و متزن و في قوت عطائو في قوة بدنو، كل شيء يكون لصالحو.